Pos ko'o lamina wopëp, ko'o dëjk kojëp manytë yë escalera tyun, ko'o lamina ku wop kubëkëp o ko'o ti'i najtyë adyunayë manytë yë tyun yë escalera ji'im yë dun tyun.